Buen pues kaung kunjia <noise> se tanuꞌun es rapu latsꞌeiñ rapu re njaung re nguang kiñiuꞌu mbajaiñ saria ljuꞌu rapu latsꞌeiñ rapu rajuik rapu re timjik kunji kauk lanuꞌu porke ke rajuik kuanse manamat nipep ngusaung o sea nipep ngupaꞌai mbaruan si no es ngusaung liljit ramat kutuet ramat ma kabeje ma kabajaiñ saria ljuꞌu peuk se jiuk kikiuꞌu kumejeu o o saria ljua se matuꞌu kunjua rajuik liljit mbajaiñ y vejen rajuik mat re rimꞌiejep para manakjat miak rapu re batꞌei batsajau jai michia manakjat re kichꞌijiñ y re rapu miꞌia rapu kupu stinjia rapu kupu batei buruan rajuik nip mbumjei ne masem jai kaung pe rajuik namat snda naneje kjuts para makabeje re kichꞌijiñ y kuanse sania ngupa o sea kuanse kupu stinjia rapu y kuanse ya manania ma mes rajuik ngaja budeung re kichijim mbejen mbejen re kichꞌijim re nguang rixi peuk se maꞌai ne ngukuang lo ke rajuk njuꞌu ke si njaung rajuik ngusaung mat bakat mbejen bukjat y kuando ya burua pikie ji mananu do peuk se kat rajuk batsajau bupeiñ li nguang mjuts kipu kune kimꞌijip y tsꞌeu kejets nda majach. Batꞌei mjuts rapu nguang rapu ndanu para lo ke rajuik ya manania re pikie ka lanuꞌu kupu stinjia rapu se lejep latsꞌeiñ <noise> timjik karat re lejep rapu sutsueꞌet rapu sutsueꞌet rapu rapu sutsueꞌet sutsueꞌet ri rijian yino kaduat rapu rajuik nipep mbatsꞌau mbapa rajuik liljit kuando kuanse likiajam mbapa rajuik buruan kimbiep xikiuaja rajuik nipep mbatut <noise> porke rajuik nipep mbatsau mapa <noise> rajuik tin linjiual kulꞌus linjik saria butjau saria re kadua rinchaut rapu rajuik mbejen <noise> rapu rajuik njaung <noise> y rapu sutjuat rapu rajuik njaung saria ngaja linjiual linjik kua kimijiu per rapu pje saria ngja lembe rinchaut saria se tukjuat lo ke kua likjuat <noise> y rapu rajuk njaung y si peuk tama'ai donde kat pus kupu ji rajuik manabeik por ke rapu es kameik <noise> kupu stinjia rapu rajuik karet sutjuat y y peuk se kat le'et kutue juaung mu'uts y ke de kujuai kibiajau kupu stinjia donde peuk se kat rajuik rimꞌiejep <noise> y si kikiet yit likis kupu ma <noise> kupu stinjia rapu kanju re kauk la nu'ut sutsue'et latsꞌein. Y sutjuat ku pu stinjia rapu kanju re kauk lanu'ut y buleik mas timji'i per mas nip munujuꞌu nuseik peuk stinjia porke nip lanu'u biiat peuk batei mbu ngul'a. <noise>